هتعرف ع جيراني الجداد اول حاجه الناس الي سكانين معايا في البيت-وهقدم على شغل جديد طبعا بما اني نقلت جديد-واقتها هتعرف على زمايل الشغل <hesitation> و روح جيم -او ممكن اتشرك فى اى مكان قريب واقتها هتعرف علي-صداقات جديده بردو <hesitation> لناس ممكن يبقو ساكنين جمبي